Toji in in tlrin niyatsakim somadira adumakicama za inna nayakiji gidenzakwai dunjijadima tsakin komeniza juduma cammaza jimadima mukwau enavaki tuwun gidan zakwai arara kowaiya tlirimaiki adimaki camaza a vo gwake kuma ti. iarara dimatiganaya camaza timawe lokoci ɗimaki tusi tima gancamaza tangan bakiye tlar galya batlinne wuai innati gukwapajigazan jima arara adimaki camaza mundonaki tuwan nigya tlirimomoka araraburintlin dimaka samaza.